دہن تو دا کنا علاقہ اے دانا چپ ؤ راست ئے بلکہ کُنڈ کُنڈ ئے ای ہنانُٹ۔ منہ دے مُست کہ ارے ہرا جاگہ غا کہ ہنوئی تما بلکہ کنے کنے بھاز مہالو ہنوئی اسک ای سوچاٹہ دا خاطران کہ ہرا گڑا تاتا کہ ای نوشتہ کیوہ پٹوہ ہتیوہ پٹ پول کیوہ اوفتا اسہ بھاز بھلو مڈی ئس ہموڑے ساڑی اسکہ تو دافتا کنے خیر خبر تو مہالو آن ملاسس لیکن چونکہ اسٹ تو وخت کشنگ بھی زرس مشکل مریک ارٹمیکو ہیت دادے کہ دہننگا علاقہ آتا اِننگ کہ پندا ایک نی کاسہ اور اوڑے بھاز بھلو ہندنو بند اریر ہندنو پٹ اریر ہندنو میدان اریر بُڑزو بُڑزو مش اریر دا کل آ لگنگ دڑنگ اِننگ اور ای نمے پاوہ سارونا نا حوالہ اٹ تو سارونہ دا ننا ہندنو اسہ علاقہ سے کہ ہرادے نن تاریخ نا باروٹ ہُرنہ یا مُست ئنا ہراکہ نا نشانیک اریر دافتا باروٹ ہُرن تو داکا ہلیس تاکہ آخریکو انت اسکا دا ہندا خس تالان اے کہ دانا ہر خل نیتو ہیت کیک ہر بُوچ نیتو ہیت کیک ہر اسٹ تو اسہ حوالس ارے ہر اسٹ تو تاریخ نا اسہ پنـو ئس ڈھکوک ارے۔ دا کل ئے پٹینگ کہ ہراٹیما کہ ای خالی منہ گام ہرفیٹ ہناٹ اسہ چنکو جاگہ سے کا تو کنے دا بھاز زو خیال بس کہ یرہ نہ داہیتاک دہن افس کنے دا منہ دے منہ گھنٹہ نہ بلکہ منہ ہفتہ بھی نہ کنا خیال پائے تُو تا تُو ئنا حسابٹ کنے ہنوئی مرو دا خاطران کہ دا دھرتی نا ہنداخسو بھلو حقس جوڑ مریک کہ داٹی ہرا ننے کہ ہر خل کہانی ئس پائک اور ہر جاگہ غا ننے تاریخ نا اسہ بھاز بھلو ثبوت ئس مِلک آثاراک ملرہ تو داکہ بھاز ضروری اے کہ نن کان دا اسہ اولیکو جاگہ ہمو اسکہ۔ ارٹمیکو ای نمے دا پاو کہ ڈھاڈور نا باروٹ ہراٹیما کہ ای اولیکو وار ہناٹ تو کنا او اِننگ دا خاطران اِننگس الوکہ کہ ای دانا باروٹ انتس کہ بِنگُسٹ ڈھاڈور داکان بھاز بھلو گڑاسے دادے نن ہراوڑٹ بھی ہُرن دا ننے اسہ ہندنو ننا تاریخ نا ہندنو دروازہ سے ہندنو بھلو دانا تاریخ نا اسہ بشخ سے کہ دادے اگر ننے تینے آن کشن تو نن تینا ذات ٹی تینا ہنوکا وخت ٹی تینا ہخس کہ بہ حییثیت قوم نن تینے پان تو نن پورو مننگ کپنہ نن تینے کپی چُنڈی سمجھنہ۔ دانگا کرخ اے اور اینگا مولہ اے دا نیام ٹی مُسہ ہندنو جھل اریر بھلو کہ ملرہ اسٹ ئس داکان مولہ غا بریک اے ٹیم او کہ ارے داکان داسہ انت والا کرخ والائے داکائک مُسٹمیکو کہ ارے اسہ پین کُنڈ سے آن دا مسہ جاگہ ہراٹیما کہ بریرہ ملرہ تو دا مسہ جاگہ نا دامون ایمون ہرا کہ ڈغارے او ہنداخس گھچ کمبرے کہ نی اینو بھی دادے چھینڑی اٹ خل تو دا پنپک۔ تو دا ہرا ٹیما کہ ای سلیسُٹ داڑے داڑے ہراکہ دیوالاک اسرکہ اینو بھی ہفت ہفت ہشت ہشت فُٹ اسکا دا بُڑزا سلوکو تو ای پاوہ ظالماک ہراکہ نم تہذیب ئے ایلو جاگہ غاتان پٹانرے ڈغارے خُتانرے مُشک آن بار کشانُرے تہ اوکا پد خننگانے دا تو ہفت ہفت ہشت ہشت فٹ کہ ارے اینو بھی بُڑزا راست خننگرہ نمے نہ پٹنگ نا ضرورت اے نہ اِننگ نا ضرورت نہ خُتنگ نا ضرورت اے داڑے نے خل بھی توار کیک داڑے نے دیوال بھی توار کیک داڑے نے ہمو مش بھی توار کیک دا پائک بُٹ سے انت سے کہ بھئی برک ای زندہ اُٹ ہُر کہ نا باوہ پیرہ نا قصہ او کنتونے برک ای نے بنفو۔ تو دا ہراٹیما کہ جاگہ ئے ہناٹ خناٹ ای یقین چارے کہ اگر کہ ای ہشت گھنٹہ پندا ہناسٹ لیکن دا ہشت نہہ گھنٹہ نا پند کبھی بھی کنا اسہ زرس بھی یادا بتو ای دا کل ئے خوشی آن گیرام کریٹ ۔انتئے کہ او جاگہ ئے اولیکو بار پاریٹ تہ بھئی دادے نم ڈھاڈور پارے دا کہ ارے ڈڈ ڈھور ئے جاگہ ڈڈ دا گھچ کمبراتا وجہ غادا خاطران کہ دا مسہ جھل برسا برسا کرینو دائسکان بھی دانا ڈغار نا ڈڈی تینا جاگہ غا برجا سلوک اے ۔اسٹ ارٹمیکو چونکہ ڈھور اسٹ افک بلکہ مُسٹ بریرہ۔ مُسہ ڈھور ہراٹیما کہ اسہ جاگہ غا بریرہ تو دافتے ٹی ہنداخسو بھلو دیرس بریک کہ پورا لشکراتا لشکراک ہنداڑے بریر تو اوفتے دیر ئنا مسئلہ مفک اور اگہ شار تا شار بھی داڑے آباد مریر تو دیر ئنا جنجال ئے کمیتی او خنپسہ اور مُست ئنا زمانہ ٹی اگر نن تاریخ ٹی پٹین ہُرن کہ تہذیباک ہراڑے ودھانو ہراڑے دا تالان مسنو ہراڑے مُرغن مسنو ہراڑے دا امیر مسنو ہراڑے دا ودھانو تو اوڑے بنیادیئا گڑا او کہ ارے او دیر مسُنے دیر مسُنے تو بندغاک ہموڑے رہینگانو اور رہینگانو تو ولدانا بندغاک برسا بھی کرونے ہموڑے گڑا بادشاہ بھی اوفتا ہموڑے مسنے اوفتا اگر حکومت ئس مسنے بھی ہموڑے مسنے اگر اوفتا رعایہ ئس مسنے بھی ہموڑے مسنے۔ ڈھاڈور مسہ جاگہ غا باقاعدہ بشخوک بانٹ کروکے۔ اسہ جاگہ غاتہ نی کاس خنس تو نے تینٹ ہمو خل ہمو ہراکہ وڑٹ دافتے تفینو ہمو وڑٹ تفنگ نے دا پائک کہ بھئی داڑے کہ ارے اوہراکہ بھلا بندغاک اسرہ کہ اوفتا ہمو رہینگارہ۔ بھلا چائے او اسہ بادشاہس مریک بھلا چاہے او عقیدہ نا لحاظ اس دین ئنا بھلو معتبر ئس مریک یا تو راج ٹی اسہ بھاز بھلو بندغس مریک ہراکہ ایلو بندغاتا اونا حیثیت جتا مریک داڑے دا بندغاک رہینگرہ۔ ارٹمیکو گڑاس حد اسکا چنکو دیوالاک اسرہ لیکن ہراکہ وڑٹ اوفتے تفیسر اوفتا وڑ دا ہیتے اوفتے پاریکہ کہ بھئی داڑے ہمو بندغاک اسرہ کہ کہ ہرا بھلا بندغاتا مون ئنا بندغ اسرکہ اوفتے کہ خذمت کریرہ اوفتاتوارا بش مسرہ اور مسٹمیکو جاگہ ہرا اسکہ اوڑے صد آن زیادہ ای تینٹ چُھنکو خل ئنا بند حساب کریٹ ولدا بھی دا خلک کُٹتوس۔ او معلوم مسکہ کہ اگر کشت ؤ کشارس اوفتا اسکہ تو ہندا جاگہ ٹی مسکہ دا خاطران کہ ای اگر کم پاو نمے بھی ہفت ہشت گھنٹہ ای پٹسا کریٹ ہنداڑے کہ دا بنداتا نیام ٹی کنے چُھنکو شڑ ئنا ٹکر ئس ملے یا چُھنکو ہندنو گڑاس ملے کہ ہراڑان دا معلوم مرے کہ بندغاک داڑے بسنو رہینگانو اوکا پد ولدانا دا دافتیان شڑ رہینگانے کنے ہچ ملتو تو اوڑے دا معلوم مریک کہ دا اخس کہ بند تفینو دا تفنگاتے دا بیرہ پِر ئنا دیرے داڑے تفینو مُچ کرینو تاکہ نن کشت ؤ کشار داڑے کین۔ تو ہراکہ اِرا جاگہ غاتا ای ہناٹ نمے ای انت پاو کہ ای انت خناٹ کہ ای اگر دا پاو کہ تاریخ ہنداکا تہذیب ہنداکا شروع مریک تو یا اگر پین جاگہ سے آن مسنے تو داڑے ورنا مریک بریک داڑے محکم مریک داڑے مضبوط مریک یا اگر محکم مضبوط بھی پین جاگہ سے آن مسنے تو داڑے بسُنے ہندن مُچ مسنے کہ او بروکا وختے بھی اینو یادگار جوڑ کرینے تو دافتے اسہ اولیکوسارونہ مریک ارٹمیکو ڈھاڈور مریک۔